Nuntusi di ngahare di edaba ndaike wara ma ngaha caru lao ma wati caru, pala sepoda kain macarure watipu tantu watipu tantu taho kai ba ru'u sarumbu. Di edasire ngaha wa wati carure, di nggahi bandaike, lai wati carun, padahal edere loa manfaat na ru'u sarumbure mboto poda. Bune, ndai ndohoke kau ngaha uta mbeca, uta mbecaka wancuku carun ru'u sarumbu, pala mbotom da ne'e ngaha uta mbecae, ne'e re ngaha ngaha macaru caru ma ndadi ndadi lalop. Ngaha bune ngaha, ro'o parongge, ro'o nadu, <hesitation> bamea, kolo, lara, edeka caru ru'u sarumbu, nono oi bura, ru'u sarumbu ndaikan na ndawiku wati paru pili sarumbumuni, ndadi taho sara'a. Na nggara <hesitation> nuntu si ngaha ma eda ba ndai saat ake ma landa ka moda moda ba dou ka, ba gaga mpoa pahuna, fiki ba ndaire de carui, pala ede wati pu tentuna taho ru'u sarumbu karena mboto kanina <hesitation> bumbu bumbu ma de waur ndawi bunesi nunture waura ndawi pabrik dohoni.